പോലന്ദുലേ ബോജന സന്ത്ക്രിതി ബഹരി പൌശ്തിക। പേരു ഉത്പത്തനദ, മാമ്സ, പിരോഗി, ബിഗോസ്, ബുക്ക। ജുരേക്, അന്ഛ പുര ബഹരി വരിഏതിഏസ് ഓഫ് ഫൂദ്। ദുന്ദവുലു ഐതു പോതതോസ് വ്ഹേഅത് ഫ്ലോഉര് മേഅത്। ദൈര്യ് പ്രോദുച്ത്സ് ചബ്ബഗേ ബീത്രൂത് അന്ഛ ഇത്ന। പുര ജസി ഉജ്മല്തദു ഥിന്ദി പുര മല്പ്വേരു। ഭുക്ക പോലന്ദു ജനപ്രിയ ദുമ്പ്ലിന്ഗ് ബുക്ക। ബിഗോസ് ജുരേക് <hesitation> ഗോലപ്കി പഛ്കി। ബേവേരഗേസ് ബഹരി ഏദ്ദ ഇപുന്ദവുലു।